Ri wooy <hesitation> qtiij kó k'o <hesitation> wooy k'o tya'j mu k'o che ri qtij ki rb'an k'eex chqe, sicha'ri yab'iil cha'qriqla' ke'laq jnik'chep riq tiij si qa utz ju ju <hesitation> qtiij, kuj yab'ij, kuj yab'rik rmal, si utz che ri qtiij uche e <hesitation> qache yab'iil xtok chqe sicha'jnik'pri che xtiqtij xuqkee ri qk'aslimal xuq kee ri qxwinqiil, e <hesitation> are ri rum ri qtij si xaq chee xtiqtijla' kirb'an kéex chqe si k'o utza wooy utza ichaaj mu itza tib'liil che riq tiij, qaqchee k'eex tok chqe si are xtiqtij ri qa utz mu yaa jroq xtok'oy rq'iijliil, xb'an k'eex chqe, sicha'ri riqtiij ri wooy mu ri ichaaj mu chee ri rtib'liil ri wooy xtiqtij utz xb'an chqe chu ri qk'aslimaal.